جنوری کے بارے میں بات کریں تو جنوری ہے تو یہ نیا۔ <hesitation> سال ہے اور نیا سال کی <hesitation> ہمنا بہت زیادہ۔ خوشی رہتی ہے جنوری میں، زیادہ تر لوگ بہت سارے اندر سے خوش رہتے، کائیں کوں بولے تو نیا سال رہتا، نیا سال کا پہلا مہینہ رہتا۔ اور بہت لوگوں کا ایسا کہنا بھی ہے۔ کہ آ <hesitation> ابھی یہ سال کا پہلا مہینہ ہے اور یہ مہینے میں پہلے دن میں جو بھی کرتے وہ آ <hesitation> پورے سال کرتے رہتے، ایسے بھی بولتے۔ بولنا ہے اور لوگوں کا اور <hesitation> ابھی ہم اسٹوڈنٹس وغیرہ ہمنا دیکھا جائے تو۔ اس مہینے میں آ <hesitation> چھبیس جنوری بھی آتی ہے۔ جو کہ کالج میں، اسکولز میں، ہر جگہ میں بہت اچھی طرح سے مناتے <hesitation> مناتے ہیں اور جنوری میں بہت زیادہ ٹھنڈی پڑتی۔ یہاں ٹھنڈی ہوتی بولے تو ہمارے کشمیر میں، انڈیا میں بہت زیادہ آئس پڑتا۔ برف پڑتا۔